M'inkam m'ayu gam chede soraan seo, gam koad ibo, jutatokododona na velo, n'ayu osunam, m'atokod chede osudi konyaman, n'ayu osi, sote chede wawan sora seo.